<hesitation> akwai na̱ ilgwe de pa ma̱ pa̱li suk yela̱n da̱nti jina̱n yela̱n jinan na lokaci jwe mani nakmili yen ba̱ ma̱a na so. Ka̱ yise lokaci gwe kayi ɗe ka na̱ma thtgo wulniɗa da yawa aka̱ pa̱li wai ma goda wokdo maani wo. Ilgon niɗa ka̱ mbi ga̱ha̱n ama̱ mbe de kaba̱lkan <noise> gwe de pa mulja̱nna̱n nak na ge go sa̱ bo yisti sowu. To kaba̱kango yek ma̱ wuli ɗe ma goda maani – maani, ma̱lgwe de kaba̱lkanwu mboti yek ta apwu – to gem to maani ka̱so. Ta yek nda na̱m na̱m a ka̱li a ka̱ da̱mi a nya sai kabulkanwu mboti sa̱ pa̱l ɗe mekan kapa̱n a nda palti, apa ka̱ paltet wugo a ma̱ wuli ɗe kai ase kyo maani ka̱ɗe ki kacika̱n mi de musu gu api samina musugo ma̱pa̱l dewupso. Kowani – dena̱m ga̱na̱n sai tali akaba̱ltan ju mbet de mekan aka̱ ni a dlali kume ka wuki sosai mago kyo maani ka̱de kiso, domin da de pa ma̱ thigo ilgon na̱ɗa gwe a gode wokde maani – wok kume ilgon mbik wugo to ta dlo mbatl daniwu. To ilgp ʒam adami wugo a gitli a gitli a yisi de kai da̱nti co de pa ka̱ ni na̱k mili go – ka̱ lokaci gwe ɗe pa ka̱ ni nala mili go wanta na̱nɗa sosai. To yek ma̱ pa̱l gu yek shige yek gas gon yek ma̱ po saka yilti yek ma̱ yil wugo yek wule, to maci ika̱n yenda̱l, ama kume ma̱ci ilaa̱n yenda̱l wugo- mulgwe de pawo mani go tik ka fare. <hesitation> a se ika̱n yenda̱l go cisoi ma̱lgwe fara kanti go yek mbot wugo yek ta lakka yek ta nae dlanti de mbotwi. To na̱ mu ka̱n pa̱ta kopti – na̱nu sabonna̱ kawai yek mago ya̱n nuna jarumtaka. To ilgo ma̱sniso ten rayuwa gini. Domin milji na̱k na̱n ji nda co na̱k na̱n ka̱so. Duk ilgwe de pawo mapali go wokɗe go de pa to tik de ba maani de pa na, ngot maani go tik ka niɗe mani wu, kullum tunani – ka̱wu wok ɗe maani wo, wokde gwe ta dlo mbatl mani wui wokde gwe de pa ilgon tulhu to ilgo taman aman ngetl gwas so wo. To ka̱ lokaci go gen wauta wu ni nida sosai a mapi tafiya ɗa – a yekde. Ɪlgwe de pa ka̱ paltet lubi wu aka̱ da̱n ga dla̱nti, ko yan uwa jwaka̱n. Na biye akwai na̱ gas gon yek ma pa̱l tafiya – ma̱ pa̱l tafiya wu, yanxin kan ma̱ bosh cha ma̱na palti tet tubi – ma̱ nata palti – ma̱na ta palti, a a yek ma̱ daami go – gon ga̱na̱n ya̱ ma̱sa̱n ndal – ta̱ ma̱sa̱n nda̱l lugo maimako ga̱ mo ta̱n ba̱tti go to ta pal teka ata̱magi ta̱s ʒhi yenci mi a ‘atl go yek ti mago yek ba̱ ta̱ ʒi so yek ta pal tek na yen cini gwas wu a nya. Ta palte se na̱k ta̱ palte ka ta̱lak kan ndali wu yek ta luk mbina gaal a nyai ma̱ to lubi yek ma̱ shit so a mik ka tel iwaniwu. Yela ta pal na iwani jinajina a mi mago a mikgu na iwani jinajina a nya.